Molo sikat ipon aha do manafaat na baen paias ipon so ulang rata sude rutu sude ipon niba kan ima sikat on ma i pahias ma ia so hilang karak karak nai kan so hilang sude so hilang so hilang gorsing muse ipon niba dabo molo gorsing ipon niba kan ima guarna inda jungada manyikat gigi i-i do ido manfaatna molo isikatan ipon niba ala mambaen inda muap muse osa niba dabo molo molo marsuo halak iba ma-madung gorsing ipon niba muap muse osa niba inda jungada iba manyikat ipon masala mei inda tai-inda pade molo marsuo halak iba soni kan ima ankkon i paias ma sude i kan rajin iba manyogot sanga mor-borngin get modom iba pasikat ma ipon niba i molo na molo sannari adong do sikat ipon adong muse goarna odol sannari baen pa ias na songon sabunna ma songoni molo najolo kan oppung oppung na jolo i kan baen aha dei baen aha goarna baen ma sian tataring i aha. Arang nai kan abu sian tataring goarna ibaen ma tu ipon niba i igosok gosok ma sanga-sanga sian aha ni sabut ni arambir i ma sikatna ima pa gosok-gosok tu ipon nia kan tai jungada au mancoba i kan sarupo do ias juo de ia alana inda tarbiasa iba mambaen nai kan molo goarna odol sannari kan adong do rasana rasana kan segar ia ibaba niba kan i ipon niba kan molo i paet songoni maligin na pe iba kadang molo alak do molo au inda tar ma gigi au maliginna tai alana paet nai tai ima aha tataring ima ibaen tu hipon niba baen paias na.